Livi ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n yuye'e nka lo ndejlɨ á, te livi xi'i nkaso ye llave naá, te jnu ni kivi wa'a ndondo te, lakuikono, nkaso lo lado kua'a a lado lajni depende nka, te livi jnu ni naja naá te xinda'a nkaso, ye ni naja.